Hioko'i, aru oo'ore orabohra pita, oiraarei oo'ore baari bo ipu'ua, bisio pita reetoreupa roo'ore aitoko. <hesitation> are'ei, are'ei tabiri hioko'i pita, uikeeri hioko'i kasi'o birabira ta ruiia aga oupitee, boori booriha ua sikurururaha ua bai huku`'opa sikuururaha boori Vunapope International. Peka hokobaa hioko'i boa boatoi. Ta aga atorobaa boatoi. Ta aga atoro- haa'upa boatoi, ta abeea hioko'i eraaa'epitee. Ta eraa'eea eraa'ee- haa'opa roira, a uka ku'uku'urebaa hioko'i oo'ore bisio pita reetoreupa. Aa ta ruiia ta areea boore boatoi, bobogi'i hioko'i ta areea ta boori abeea kipiharahusiarei o bo ai'o, ua kipi- haahuroo bo ai'o. A perurebaa bairee bo apu. Ta opuiia aga aga urii'oea ta uka ebuaupa roga'a hoko- haareebohara, ta hokobaa a perurebaa bo apu ta kipiia ta kira'e- haa'opa airaa hioko'i ta abeeata urii'oea. Ta urii'oea ta urii'oea roga'a bo haribuiire. Aga tateea hioko'i agaa, ta ekeabaa urii'o- haaroehara. Ta tateea aga abeea aga bisiobaa aitoko, tateu aga petuuiia ha bo ipu'ua ii'oo, tateu aitoko aga petuia. Ta bisiobaa ee'ari. Peiraharau hioko'i aba- haabehe paatapitee. Peka abeea hioko'i boori ua paata- ha'aaro sitoai. Peka abeea, peka bai hokobaa hioko'i. <noise> Ta ute'uteeba hioko'i roo'ore aitoko barariaba. Ii'oo a riiriiabaa, ii'o a rahorahoibaa uka are'eihara tahiro. Araaraahoibaa hioko'i. Ta bisibaa hioko'i roo'ore aitoko, o hurapi'eruu hioko'i roirare roo'ore tai paata- haa'aaro, o hurapi'eruu opirobu aarei kasiebaa. A hura pi'ereba hioko'i roo'ore taarei paata- haa'aaro. A hurarebaa, a tahotahorabaa opirobu aarei kasiepapa bo paata'oo. Ta heribaa hioko'i roo'ore aitoko oirare oo'ore, o paata pitee ii'oo bo ai'o. Ta heribaa, a ukai hokorebaa hioko'i oo'ore boorii teposi. Ta heribaa, ai asu'ee boikiro hioko'i. Hioko'i ta bisiobaa roo'ore taarei paata- haa'aaro, o rahoruu baa'e, oiraba abau. Ta bisiobaa, aa boikiro, heriabouba roga'a oirare oo'ore heuaaboo ua o ageabaa. O ageruu ori iibaa. Peka abeea, boikiro roga'a peka heribaa, peka bii'eea heuaboo. Ta bisioba hioko'i roo'ore aitoko. Poirau ababeha aibaari roirai tooraaraa'ita, sa roira okehai, roiraiha o kehai rahoaboo. Peka abeea, ta oroororeba aitoko oirare boorii kehai. Ta peka kitabaa hioko'i bo kasi'oo. Peka poreea boatoi, peka poreea a paatarebaa aitoko ii'oo bo ai'o a oru baire rahorahopeupa. Peka poreea bo atoi. Bai hioko'i boatoi bai are- haaraapa hioko'i kira'epitee boorii kipi- harahusii. A kekeabaa hioko'i oo'ore uu, bo apu'oro boorii'oehara paraataarei. Ee aitoko oru'oo oo'ore barariabaa ha oru'oo oo'ore boorii keha. Ha oru'oo oo'ore boorii keha a baiia oiraarei oo'ore bo apu. Ta bisiobaa, Uuu, uriou hioko'i asu'ee oiraba sa ababee sa o kaibeboo bara'oro roo'ore ta bara'oro oubebaa, hioko'i sa bii'eebee oru begaa sa bara'obe paapaata beboo barariaba oiraae boato. Aru ku'uku'uai eapaaea. Ha ii'oo ii tahio a uka roga'a iroropa tearaapa, eipaareha a o hoko pi'eupa bo sira'oi aga'ire. Hioko'i bo itoopa- harai o hoko pi'eeupa haia bo eapaa.